Pues jue ëch tën ka'ay yë tsëdiuty xëdotyë, neyb a'ax yë adyunyë pos tyams dun jën jawi'in dun nyaj mëjëy manyt's dun jue padakyë yë sarten jadunch du on wenatyë bi'i të kudemëy ko'o bi'i të yambëk aceite manyt's tsëdiuty tën nyak kut'setnë dunt's wentyë bi'i kan nyak nëkëni'in, jaduch tëkëy kapyobyë koch nyxnë të bi'i dun kyay kyojnë y jadunch tën jop iukyë.